Naré máruh rchibia <hesitation> rran gula zap, ropte´ramaa, ¿chicuen cuachibia lamaa?, chi nacáh bichiru chi <hesitation> tíé ra xprima, tíé ra zá bzi xnanbi tíé ra juguet gí chi realista rluma, lapamaa ní namaa ríé, chi rbarazha rcuarazhamaa naré, chi bchibiamaa, chi ryienca´za betza chi ria latz, chi ria, tiedën lad un nyiz rnazxa tíémaa chi icuazhamaa náh, chi de rïe cua chibia laramaa.